E karaza biby tena mapadikidiky amina zao: gne bibilava, gn'ata, gne horita koa tena mampadikidiky ana izy io dia gne bibilava zany, iny ndre tarehiny da tena halako horita izy malitalita igny da tena alako ;gn'ata iny hoditriny akô marokoroko igny tena hmmm mampadikidiky e.